Laha zaho zô rô agnatin'ny avion ka sendra ka nahazo plasin'olo hafa tsy ny haiko hoe misy tompony raha igny fa zaho nipetraky avao de avy tompony igny bakeo oe plasiko ane eto ty i, de tsy maintsy mivolagna agnaminy moa zaho hoe azafady madamo fa tsy nihaiko hoe plasinao raha tiky fa ao zah fa hifila plasy hafa zaho hipetrarako lie fa azafady.